والله أمريكا ثقافتها متنوعة بشكل كبير والله وايد كبير عندهم حب للحرية عندهم إنهم ولع للرياضة وخصوصا كرة القدم والسلة كمان عندهم السينما والموسيقى يعني الموسيقى كمان لها دور كبير في حياتهم وفي يعني شعوب كتيرة متعددة الأعراق يعني كل واحد جاي من خلفية مختلفة.